Këpucë për trekking, flip-flop, këpucë oxford, këpucë pune e pantofla. Ktò këpucë ofrojndë komoditet e funksionalitet ndë varësi të aktivitetit o mjedisit ku vishen.